Nakukata ngutu ndeguu ndene nutuu nikua, nakuu chichi chende kutuu nanguexiniko uya'a uvexini kuko'o uu yata vee inka kutu kuatu iña'a iho tuu pendiente ndekutu yekona nakutu kii nakuu no'o ñaña iko no'o okueña yuu ono iko yuu yenro yunoro iho kuta, atuu kidii tu atuu kiditu udenutu yeko tunenu leu kunro yatakanró cha'a nakuku taka chikutu chatakanró yata kuenta corral, jan atuu kiditu atuu yendu tunenu yendi ñon ndonenutu xhendu undatu ján nono atu kidi ndude kenre odenu tu kuan kata'a chata corral, koo njuan iin kutu iin ñatan kutu xhikundetu yajateku ñayundu nuu nakoi njuain ndei, nakutu ikonón nakutu iha chichi ndo iho katuu ninuni kua, atuu kidii tuu tuyetu ninutu yuno'o ndon ndinani ye'e tichi uu tuu ninutu venru ka'a chen kudunaña yee ya'a nenutu venró kachí ndonjan chikondu iho vixtu ndatuu ndendutu nikude nendutu nii kuandu vechichi.